<hesitation> די וועג וויאזוי מ'מאכט צוקער איז מ'נעמט די צוקער שטעקלעך און קודם נעמט מען עס צאם און מ'לייגט עס אריין אין א ריזיגע טאפ און מ'קאכט עס אויף. ס'דא צומאל וואס מ'לייגט צו אפאר זאכן, ס'דא מענטשן וואס ליגן נישט צו אז ס'זאל זיין אינגאמצן נאטורליך. איין מאל מ'קאך- מ'קאכט עס אויף די גאנצע זאך טרו- מ'מאכט עס פארטרוקנט און נאכדעם קומט עס אן צו אונזער געשעפט.